Tarihi lesdi mai kanjum on dubi. Dubi on wadi lesdi mai hebi jahogal yeso masin. andaama ha duniyaaru. dubi do mari nafu masin ha tarihi lesdi mai ngam ummatoore lesdi mai hebi sembe hore mabbe.